أتمنى أتعلم البرمجة، لأن التكنولوجيا صايرة جزء كبير من حياتنا اليومية وأحس إنها مهارة بتفتحلي أبواب يديدة في المستجبل، البرمجة تعطيك الجدرة تتحكم في التقنيات وتبتكر أشياء جديدة وهي مهارة مطلوبة في كل المجالات تجريبًا.